Raha izaho no olona farany eto ambonin'ny tany dia ny ataoko, inona moa izany fa dia miezaka ny miaina ihany aloha an, mandamina ny, ze <hesitation> hoe aiza, inona no tokony ahafahako miaina isan'andro an, ny sakafo an, ny toerana hipetrahako an, arovako ihany koa ny toerana sao dia misy hoe, misy biby na otran'izany hanafika an'ahy an, dia hiezaka hitady olona ihany aho sao dia mbola misy olona ankoatra an'ahy.